Awome gote diri wari muake ba bio ibi <noise> ane awome gote diri wari mue̠ i̠ mu diri me go̠ ̠ kuma i̠ mute bo kuma i ke inimaso ke angaba i̠ piki ke wawibio braswate ke ingiapu na dapu na pi̠ri̠ba i̠ na diri go wari me te i mie mue buye me iyeri̠ ngibo ma i̠ se̠te̠ ke piriba. iyeri dabobe so se̠te̠ ke tubobe piriba i tubuma mu te bo̠ kuma <hesitation> a ne iyeriso loko loko bra ke̠ anga te. i̠ tubobe ani diri dawa wari me bo sime te pakabo kuma ori so̠ ke̠ lokoloko te̠ anga te̠ iyerima so ke loko-loko te̠ anga te̠. japu i̠ diri <hesitation> wari me mu kuma bra lalai ane anju me̠ bo̠ i̠ ke mi̠e i̠ ogbo so-asa i̠ kini ba-aba mie na ibiya bo ayi ma ane i mie a ne i ke ma ingiapu igbiki famate igbiki dokite ke inaprite be-eminise ke mu diri dawa wari me bo legi simete diri dawate ke ba bio ibi miete ke ma bu̠ piri, pi̠ki̠ ke̠ wari pi̠ri̠, piki ke amame pi̠ri̠ be̠ yeme i̠ ni̠ ima kuma ke̠ bralalai ōgbō so̠-te̠ ōgbō ayi miete i̠ ina si̠n paka mboba i beba diri dawari me bio iyeri gbere so i̠ ye-a i̠ ingi na ida na doki igbiki me papa anga buro te. Ingibo wemi ene ba-a kuma krom-aba kru-ruba ya̠ i̠nde itubobe miete mi diri wari me bo paka bowari bra mo, inde itubo ma miete mi diri wari me bo miete mu trokalate pakabo ipiri wa-bra mo. Ana kroma me awomema i kon-a i̠ toru belewa anga na bralala menji kon wa brana diri dawa wari ingiboma gote ingima gote diri dawa wari me bo nunu ipiriaye ba-a ibite uma ari so a ibite ba-a i̠ ibi-kuma i̠ wari so ibite i̠ ama so ibite te sokuma i̠nbo irima pakamate sokuma iyeri meni mu papa menji i̠ ōgbō-soba i legite ye <hesitation> diri dawai saki iyeri i̠ iya-kiapu na menji paka fawere i menji weni̠ te i̠ bo kuma i̠ weni mu japu bra diri okiba Ke sawamaba, ke mie sawa diri dawa wari me so ini i̠biye mu pakare bua, ibiye te̠ i̠ mu paka buari ofori diri dawa wari̠ me̠ so̠ i̠ mu̠ buari ofori, japu piki emi̠ te̠ ingi toruseri ipiri aria mo̠ <hesitation> ida toru seri ipirie, iyaminapu brasma ke toruseri ipirierra mo̠ ye̠ yerima so̠ amute ake pakabo na ibiye ke pakabo japu piki okome ke ingrapu me na nunu weni̠i̠i te inina yewe ni̠i̠i̠ te diri dawa wari me bo̠ piki de-dmate mu te̠ pi̠ki̠ pakabue te pi̠ki̠ ke̠ bo korinama do̠ki̠te̠.